איך האב נישט אזוי שטארק ליב ביר, <hesitation> כ'האב יעדע- כ'מיין כ'האלט אז ביר האט א טעם פון- האט נישט קיין גוטע טעם, און יעדע ביר האט די זעלבע נישט גוטע טעם, וויין האב איך יא בעסער ליב, ס'האט- מ'קען פילן די טעם פון די אלקאהאל מיט די טרויבן, ס'האט זייער א גוטע- כ'האב זייער שטארק ליב די טעם.